Sɛ epɛ dɛ eyɛ aes kriim wͻ fie na woara idzi a, odzi kan, ͻwͻ dɛ inya w'esikyir, inya wo merekye, inya wo nkyirefuwa na afei, akadze biara a epɛ dɛ edze ka ho. Na inya dɛm akadze no a, ogyina akadze a edze bɛka ho na ͻbɛma ayɛ aes kriim a epɛ. Ntsi inya ne nyina a na edze ne nyina abobͻ mu na ayɛ. Iwie a na edze akɛhyɛ freegye.